कपड़ा में लगल चैन के काम कईले के तरीका बड़ा रोचक बा। चैन के दुनों किनारे दाँतदार डिजाइन बनल रहेला और बीच में चैन लगल रहेला। चैन के पीछे वाला हिस्सा थोड़े पतार होला और आगे के हिस्सा थोड़े चौड़ा रहेला। जब चैन के धीरे धीरे आगे खेचल जाला तब चैन के पिछला हिस्सा दुनों किनारा के <noise> आपस में जोड़ी देला। चैन जैसे जैसे आगे बढ़ेला ऊ डिजाइन आपस में पूरी तरह बंद हो जाला। एह चैन के काम कईले के तरीका हो।